Karazana kiraro aminay akany ndraika: <hesitation> tenisy, mocassin, air jord, air nike, <hesitation> de misy koa scoubidou, kiranila, <hesitation> talon de ballerine, io aby si ny ampiasaina alambiavy banà manafo lahy aminay akagny.